अपने खेती करते हैं अपने संदेर होते हैं पानी पोड़े हैं किनी पोड़े हैं। बीज भारो होते हैं <hesitation> किनी भारो होते हैं नवा नवा। मानसेत नवा नवी चीज़ नवा नवा खाद नवी नवी दबाई चाटने को। होते हैं पानी संदेर होते हैं अपना स्वास्थरना सरीर का वास्थे सोई। होते हैं किनी होते हैं। पानी पोड़े नहीं माने जी पोली दबा। लाओ जी पोलो खाद लाओ पानी भारो होते हैं किनी होते हैं।